﻿Toh garwon dang kafi dang ta pol zaarsa ngai yan citu, daga dzang gyi dang mama wa ta baba wa tə ɓwaga, ka man luyi ka nayi na zaar, dang ka nayi na zaar, kuwa dang ka nayi na zaari gyodang ka lushi, yan ka lushi mama wa ta babawa ka lu chong-von, sai ka lu gya gyodang ci ken ta kyani, domin in kya raina gya gon kenta kyani to a dole gyo dang ci ka kaar wa tamari nag ai gifkgen kyafi mai yau kuwa na gonga wo yel tu kai gna nga wanin dan ca mani na gna mbuni. ﻿en Kan tla dwun ta wultu gin na gna mbuni toh cik kan a gib kə gan dang kafi ka man tug ama mai kyau, a gib ka yanayi dangani kuma ta yanayi rigan ta zaarsa kuma ganga mbuni amma kya yel konu kefi maanda ta yan konu kafi maada ta yani taman wultu kai: gin bana gna mbin vung; kya na tla ta wultu gin ba na gna mbuni vung don gos ta tla duun sai laa manda. Ya tla dan sai laa nandta tla duun sai laa rikici, toh yan tu duk garwon dang kyafita yan citu, akwan garwon dang dang kafi gan mai kyau dang ta pol zaarsə ngal yan citu gərshi gon ka tarai monda a kamsawan hi kya tarai in kya tarai mondai a kamsawani, mbuni taman ɓal garshi ba wo tuldi ɓaskang to labwon dang man varangsa tayel hakuri wan gai gendi, jwan yan ta ɓah ngarankes ta wultu ahh gna wani cita hakuri. Gaskiya mya wuldun tu a tata ngaranki domin nayawon tana fi ngarwon tsan ba ana tung amafi fi hakuri. ﻿Amma gna djwan yafi ba kafi hakuring gnagam jwan ka gam manda gnagan njwan manda toh man varangsa ta wultu kai wani gosfa sai laa nga maanda ahh wani ba ma dya ma <hesitation> cimta di ta manfi ganga mbuni won nang domin laawos kandi na manda na manda kawai, to amma mya wuldwun tu kab hakuri, hakuri, dang ka yel tan yan cina. gan mbuni, duk ngarwon dang yan kafita <noise> Bayan hakuri ngaiying nganga mbuni ngaiying ma hal a akwai ngashi gon dang ka fita dang sai ga dakare ka var zaarsə gyomtlagani toh ta figan cigayi dang kafii yan ca pol zaarsa ngai yan ca pol zaarsa ngai sosai amma zaar yawon a tsana ta wultu jwan wani rikici ɗimi wani rikici ba dzangon ka wumtu a taɓa fi ganga polgan won ta pol zaarsə ngaiying ko dzangyo ka wumtu gosa gib ka tawaye ko dzangyo ka wumtə gos a gib tawaye kuma ai iri mani gya gyi gos yan citu <noise> in yan ca yel ɗan tu baya tafi ngashes.

﻿Toh yan kya gnal a daɗa ndangan ringan wa man kyau, gya baba wa ta gya mama wa ko ɓintli gyo shishi ka wura baba ka wura mama ko ɓintle gyo kya shishi ka wurashi tacik kan ta wultu chongvon ta vanga ngarwon dang kyasu, kab labwon dang kya maan ngai chongvon ta paa nga mani to yan kyafi cingayi kwa lallai kwa na ngərwon dang iyaye ta jidaɗi saura jama’a ta jidaɗi domin ta yisang tu ka fara lunganga gya mama wa ta baɓawa daga dan shin lungani dan ka fara shi lungan, wa hardaga dan har ɓadtang ka myolar lungam gon kuma ba wo svkam na iyaye wosang iyaye wos cha wulta, wul tsan cha wulta mbi baran dang ta cik kan dang ca mbi barandang barandang yani ngan wo nyolar rashi, wamgan kami gin ɓadlam toh a gib ka rayuwa dang wo rin wo yel rayuwos ba wo rir mai kyau vung amma duk gna won dang kya yel a rin ta rayuwa wos mai kyau a kab.